Iotu tini nu ja vixia, io ñuuya chi, iotuo ntika, io tuo tikuu jaa io tikuu iaoi, io inka te ntako yuu io chirilo io ntele tiiton, io tele tranouu, io este pele, io tua yuu, io ntou, io este ciruelo, yaa nu kua ka´ara tau yu´u mayo.